Nolinethingokho, niwenya huruka ingokho wenya unyole faida hukhongo, phukhala hungokho, eshibdu shiamberi khungokho uchache khukatsia waku, waimenya. Olenje mbu ingokho nthingokho thiange nthino ndenya thimenye thirie, noli nende thingokho thinga thiawenya khuruka. Esindu siamberi khuthingokho n khukatsia nthingokho inthu, okasie nthingokho inthu, nilokasia inthu mbu okasirianga thingokho inthu tawe khava mundu umanyire mahua kathingokho, yethahueresia injira ya humbakha inthu ya ethingokho nende thingokho thiawenya huruka nithinga naa okatsie inthu iyerana nende thingokho thiawenya hurukaa niwakhamala khukatsia inthu yethingokho, omanye mbu thingokho ethio nothirukaa ophulindi mwathio nophulendi, shindu shiamberi oruke thingokho nomanyambu thienya khulia, olole daktari akhuphorembu khulondana nende thingokho thilithanga thirie, handi niwenya khusiriha thisirihuanga namna thiri. Ingokho ilinga mundu. Shinga othira nilayosi ithia nawe. Norukaa nthingokho wanna wathimanya vialai mana nathio thiakhumanya kata norureria nithivere nthikendanga muluanyi olotsa thirukhasa thikhuhava woli sikira nthiahumanya lakini norukaa ingokho nosukuna sao yenye ikhave ngailia ilakhukorua ndenyahua mifano thia khuruka thingokho, mfano kwamberi, nihumanya mbu thingokho thiange thilanya hulia thirie. Othikasirie visakati phiakhumenyamo, okatsie visakati via khureremo, okatsie isehemu yethingokho hulilao ove nende musala kwathingokho kata nothia huingokho wathiri, wakishie mbu oserene mmusala hothie wathingokho thiri. Sothendasa nomala mbu olinende thingokho tawe. Thingokho thianyanga mulindi huahali phuekulu ili omuyaka nikwitha kwalathinyola tawe, thive are nde muyaka, ni norukaa saa ingokho mbu heruchire nonyola mbu sori nde faida tawe, ingokho irii nde vuhonyi vungi zaidi nolamanyire tawe niwaharuka ingokho niwakhathikasiria wathikona nomanyire mbu onyala huchirinda okurire musala okurire fyohuria yaani sindu siawenya hukhola nesiehanza <hesitation> thirishi ata huanza hurera, amaphumala kalia n vhuhala vuvwo sithira maphumala ako. Thukayoyanga nakara avundu nokara avundu nokara avundu. Withaukarusiao orahu orathira eniani kata orathira matumwa eyo n step ndala yevu yevulai vy ingokho niwaharukaa ingokho. step ya khaviri niwaharukaa ingokho eyo iri nde mavuyu, amavuyu ako ngathirere nithirera onyala khuenya hwikula avundu wahukusia mavuyu vandu vaa thiwoteli navaanji nokusia mavuyu ako nonyola nkakhahueresia mahitaji kandi kovaniwenyanga hwikhonyera aundi ori ova niwenyanga khurunga ifisi, ori nende ibill ya musivitalii, ori nende injala munthu amavuyu ako ngolakusianga <hesitation> novhuhala mwalavanokholanga hurura mungokho ohuhonya humenya ovulamu. Hueingikho ilinende mahua manji kawenya okhole. Namavuyu ako kukusingia kakhua phukhala. Kata ingokho heyo mcheni nietsa walarusiaho ya mcheni alia siwalathia hukula liani ta walavukula ingokho heyo nosithira mcheni uwaharusirie mapesa umfuko wathia wakula eliani n mcheni alia. Nompoli nende ishere ovukula huthingokho thiawetho nosithira vacheni namahua kawa. Huengokho ilininende vuhonyi vungi ovhwowahalekhasa mbu ndaruka ingokho ichendenge yonyene tawe. Ingokho norukire. Ilinende ovukhala minji ilinende vuhonyi vungi ne nothilinda vulai walamanya mbu engokho heyo nendei hwiwe nihendi ingokho yiwalinda vulai yahumanya ngewe wathimanya. Niwekulasa muliango papu! Thiahulola, thihulirekho thimanyire wenya huthisukunira siethiria, nomba nithiri msisakati siowambakha siria lathihulolasa nithiathire hupa luoka sithira thimanyire lala mbu <hesitation> omwiho wefu uhuethanga shiahulia nguono yakhola. Ho engokho neshindu shilai noshiruka vhulai washilinda vhulai shili nende ovukhala saidi silathira shihurusie ata shilanya uhurusia muvumanani vwa mundu aparanga mbu mbu ingokho aundi sihonyanga ta, ingokho inyala uhuhonya mu phindu vingi huliohuvera ovulamu vya shisasino shiuvulao shiwalaira hushiro ingokho mavuyu manafikhaye huikula ta noira ingokho okusia amavuyu okusia mafumala kainyiere <hesitation> nimborera hufwahulia fwao fworathire, ho engokho neshindu shilai be nurukire engokho olonde malako kokhulinda ingokho heyo olanyola nihwere ovukhala vunji handi kata hushiraho amahua kavandu vandu vaparanga mbu ingokho iuma ovukhala. nengokho yamanyakho mundu hushiraho mundu wayo uilindanga hushiraho mundu wundi kata niwitha muluanyi wechi ngokho thili. Ewo noliwo mcheni sololango ingokho nikhungakho ta lakini mwenyeyo narura ruanyi yekulo m sirivua mbuyethira thingokho ethio nithivere nthikendanga muluanyi thiso thialahungakho huvera thimumanyire nimwenyethio. Kata ingokho ethio nithihana yevua, yava mbu thivirue ne mundu ahulanga mbu hutoree hunyore thingokho thindi thivirue aundi thiao thilimo, nothia lilahulola sa yao nivamo ndala nomba thiviri olaura sa luoka huthingokho ethio ivolanga mbu mundu wache nguono yethere ovhukhala <hesitation> ingokho imamyanga mundu wayo shingaewe wathimanya kabisa. Ingokho shirombu <hesitation> ikorunguanga mwenyeyo tawe, ingokho imamyanga mwenyeyo hulondohana nga ngothilisingia ngiwathilinda ne nolindire ingokho vilai olinende faida saidi.